Tuna ajan basa ka txurenga txu zaua ajan, hei milian putar pitar tehi an lau kala lau kala zaua ajan, ani tia txu antartua, keni txu kan lalangvala, havan kan sik tehi ani kan pehuna txatagin kapu kapi tiin, hei lau kala lau txu laa heta ajan lau txu miro nang niin tartu tiin, txatavan kan ofarturaniyo ani tehi txatagin kan bea antartua, tuna ani tehi antartu lai ka txatagin kan enkol lau, soan keni kan taruna tepohi naupang hawin, milian hawin, keni min enkol txuturan lau ania, havan tuna lai putar pitar lau tepohi basa, basa janan kaluna, jan po keni kan txu, kan txu hea hatiangi disipline ani lau ajan, havan kan sik tehi txatagin ani kan peturunia antartua, ndin turan tana har sadona, keni txu kan lalangvala, kan ndin boktejania, kevan txatagin kan bea, kan sik tehi, kan ofarturani, hei tiangi txom mai na ani atkan txom mai turani.